Karazana planety fantatro: jupiter, mars, la lune, planety terre, venus, saturne, jupiter, uranus; raha mikasika ny kintana tsy haiko ley, tsy raha nisy anzao tam-pianarana tao, vainga se- selestialy, tsy haiko momba zao lie.